وش اختار إني أكون عالم مشهور مرة أو إني أكون فنان مشهور؟ أحس إنو أكون فنان مشهور، لأنه عالم مشهور هذا يحتاج منك إنك تجلس تذاكر كثير، وملل، وتجلس تقرأ كتب، وتجلس تسوي نظريات علمية، لكن فنان مشهور أحسه شي سهل.